Karazana fanatanjahan-tena fantako a foot a, dia tennis a, dia rugby a, dia inona ty toraka baolina ity fa tsy mahay mizaka anazy français aho, dia basket ball.